Mora moa mampiasa bouoir zao alainao i vatany bouloir igny la asianao rano tsy atao feno mihipohipo oo, fa atao fenombazaha latsadatsaky la apetakinao amin'ny mpisy azy eo, la bakeo atsofikinao ny prise amin'ny courant eo lafa mazaho soa i la kitinao i bouton ambony eo igny, la jerenao fa misy menamena zay ngeo, lafa miretsy i menamena igny, mandeha i zay la embenanao izay handehananay eo la mipiky hoazy eo i lafa mafana ny rano.